द प्स्मेकर म बैदि क्समनि मौअ। द प्स्मेकर अन्ग् मितिन इमोते प्स्मेकर। अ जैनि हेअर्त् बेअत् नि प्रोब्लेम् थैय। <hesitation> भ्फेर् नि थगै बिकु बहैन जैय। द प्स्मेकर मन्से पिस जिनिस् जै बतेरिजन्ग् ओपेरतेद् जैय। दिबज्ज जै बतेरिजन्ग् सेलिज। भ्कौ बिगुर् <hesitation> नि सिन्गौ इम्प्लन्त् क्सलम् ने जैय। भिगुर् नि सिन्गौ लगैन जैय। जैक हेल्प् क्सलम् म हेअर्त् बेअत् जैन स्लोव् जैय। भ जैनि हेअर्त् बेअत् अ म जन्गै बेअत् क्सलमत्। भ्क् नि थगै बहैन जैय। जैनि हेअर्त् अ तिमे अ बेअत् क्सलमत्। द ब्नि हैफ जप्नि थगै ब् मन्से हेअर्त् बेअत् मन्से जैनत् क्सलमत्। जै हेअर्त् बेअत् मन् तिनर् ब थैय। एलेच्त्रिच् <hesitation> पुल्से बुन्ग जैक। भिदे हेअर्त् बेअत् क सेन्से <hesitation> क्सलमहै बै थैय।